जिन्स आउ सर्ट लगाइ चहतोक नाइ कहना बिषयमे अब मोहकेत खासमे जिन्स आउ सर्त ते मन परता नै । अब <hesitation> सर्ट मन परता कहिदेउ जिन्स ते उसइन जेदा नाइ मन परता, सिंबाइले पैन्ट जेदा मन परता नै । अब एहका मतलब उ ना हे कि जिन्स अक्को नाइ मन परता नै, जिन्सो मन परता थोर थार । अब काहिककि पैन्ट आउ बुस्कट लैलहबो, पैन्ट आउ बुस्कट पैंधलहबो कहलेतिति यहँर उहँर जैना घुमफिर करना किफाइति रहता का, मजा रहता । उहिमारे मन परता यि लत्ता लगैना आउ औरे लत्ता लगैबो जैसेकि झगिया लगैलो, धोति लगैलो आउ जाके यि भिगवा लगैलो अब यि लगैलेतिति का हुइता कि यहँर उहँर जाइ नाइ बनता का । उठे, बैठे नाइ बनता, दौरधुप करे नाइ बनता नै उहिमारे <hesitation> पहिलेक पुर्खाभर ते लगामें कहिदेउ उहिमारे धिरे धिरे अब यि लगैना चच्चड घट्ति जाइथे का । मुल काचिकहतियाँ तमाम कार्यक्रममे यहाँ उहाँ साँस्कृतिक कार्यक्रम हुइता, अपन जातिगत कार्यक्रम हुइता । अइसन अइसनमेत एहका चच्चड घटल नाइ हे चच्चड बढ्ति जाइथे मौलिक पहिरनके मुल अब यि पैन्ट <hesitation> बुस्कटके बात हे । यि जिन्सके आउ जाके बुस्कटके । यि का हे कहलेतिति जहाँ फे, जैसे फे, जौन फेक अवस्थामे लगाइ बन्‍ना कारणति यहका लोकप्रियता बढ्तिगेल हे का ।